Doo ɖɔɔbɔ mɛ bʋ bisí álámɩná bíɩ ŋ sɔkɔɔ, bʋ bisí ditoó yɛ ŋ dzaá nɔnɔɔmɛ ka marɩ ka sísí. Ŋnáa? Bʋ yelé mʋ ñŋ biina wɛ mʋ dzá, sɔrɔɔmɛ mʋ wɛ sɩ maá lɛ dito ka sísí bʋʋlɛ, ma lɛ dito ŋsɩ bʋʋlɛ mɔɔ ka sísí nɔnɔɔ mɛ. Kpátákpátá bʋtooro, ñŋ biina wɛ ma dzaá dziró yéé ma wɛ sɩ maá lɛ dito bʋrʋ-bʋrʋ bʋtooro ka sísí nɔnɔɔ mɛ. Yáa sɩbé bʋtɛɛ maá lá kaa lɛ dito tɔɔ máa kpátá di mɔ boé ñ ŋ. Dito tɔɔ bʋ bisiyá bɔɔ na bɔɔ na bɔɔ bʋ bisiyá bɔɔyɛnɩ, máá kpátá lɛ bʋ feé-feé mɩnɛ ka kɔŋ kaa sísí. Bíɩ bʋrʋ ká bɔɔyɛnɩ, ŋtá dzɩŋ bɔɔ iréé bíɩ biina kɔní kaa dzʋ mɛ bɔɔyɛnɩ, máá la kaa lɛ ka kɔŋ kaa kpína bʋ lɔ ka sísí. Ŋnáa? Mɩnɛɛ bʋ bisí álámɩnáá yɛ ɔɔ yɛ dzɛ. Bʋtɛɛ ŋñ sɔkɔ báa abéeré dziró bíɩ ŋñ gɛ kpínɛ bɔɔ ññ la kaa lɛ. Ŋ weésósó wáa? Tɔɔ bíɩ ŋ lá lɔ bʋ tá nɩ séé ŋñ yɛ? Bíɩ bʋ talá ñ kaa lɛ lɔ biina tá ŋdzaá ró nɩ? Bíɩ ŋ yúku biina lɔ ŋñ gɛ ñ lɛ bɔɔ diyá dito kpínaná dziró bɔɔyɛnɩ, lɛbí kpɛrɛkʋ ka kɔŋ kaa sísí nɔnɔɔmɛ. Mʋʋ lɛyá, bíɩ biina tá ma dzaá go boéé tɔɔ bíɩ biina tá ŋdzaá, bíɩ biina talá miilisɛ áko, maá lɛ bɔɔ máá lɛ bíɩ barafóó. Bíɩ bʋ gmaawʋ na bʋ gnimo níŋɛɛ na bʋ sótoníŋɛɛ na bʋ sóto nɩŋɛɛ na bʋʋ afudzéñdzé. bʋʋ bʋ bisiyá dziró, bʋ timátisɛ na bʋ dañsásɛ na bʋ bíɩ olúlúú wáa, bíɩ bʋ gnimoníŋɛ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ maá lɛ. bʋ kanáfʋrʋsɛ na bʋ ɩdzaɩbíya na bʋ áyosɛ, maá lɛ bʋ feé-feé aráa ka kɔŋ kaa sísí, biina taa vʋ mɩnɛ ka kɩ mɩnɛ ró wáa, maá lɛɛyá aráa ka kɔŋ kaa sísí. Ma dzɩñŋ go sɩ maa láa ñŋ maá lá kaa lɛ, ñŋ biina tá vʋ ma dzaá kpátá-kpátá ɔɔ maá dɔkʋ ŋsɩ miilisɛ saláa na má lɛ bʋ sogbe aráa. Bʋyáa bʋtɛɛ ma weésósó dí nɩ, ŋnáa? Ma nɔɔ dii, ñŋ ma naŋtʋba kɔníɩ bá róó dí, bíya ró wɛ kakpáa lɔ, bíya wɛ ma dzaá. Ŋnáa? Tɔɔ mɩnɛɛ kʋwɛɛ dzɛ.